Tamin'ny tao fito ambin'ny enimpolo sy efanjato sy arivo Italie de <hesitation> Ptoleme izay no fanatsoa an'io Italie io <noise> iii <hesitation> Nicolos Germanous izay ro nanome an'io anara io fa lafa tonga amizay ny raika ambin'ny enipolo